Omu myaka ikumi, ndaba ndahisya emyaka ashatu, ananamunaana ananamwenda kuruga eriizooba. Ndaba ndenda ngu mbe ndi aho weena, esente zitaranteganisa, abaana bari mu siniya, barashomagye, mbwenu naanye mbe nyine eki nyekoriire, kitari ha murimo ogu ogundakora ogwa Gavumenti, mbe nyine ekirambeesaho, kikwasireyo, ndayamba abantu, abandi bantu nabo ngu bakure, babegye.